طال عمرك تسخن شوية سمن وإذا كان عندك إيدام أو شوربة حقت دچاچ أو لحم أو شي، بعد ما تحمس ال-ال-السمن تحط عليها الإيدام أو الشوربة ثم بعد ما تحط ال-المرج هذا أو الشوربة <hesitation> طال عمرك تحط الرز وتحطه يعني جد-جد مرتين موية وتتركه لأن يشرب كل الموية، بعد ما يشرب كل الماء ويستوي خلاص بالعافية عليك